Tamin'ny tao fito ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ô ny revôlisiôna bôlseviky da nitariky tamin'ny fananganana ny firaisana sôvietika. I Rosia koa da anisan'ny firene izay nandefa zana-bolana voalohany izay tsaraindreo hoe Spoutnik izao gny agnarany teny anabakabaky tamin'ny fito amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Io no nanamariky ny fanombohan'ny fandalinana ny habakabaky.